Ummaq tsitron, laim, apõlsiin, mandariin, greip ja pomelo. Näid om kimmähe viil, aga maq ütelnüq, et näidest mino lemmik vist piät iks olõma pomelo. Tuu om sääne suur ja hariligult häste makõ ka, ku tä valmis om.